<noise> unum imar mum uba oyokpɔ mum iki isaki igu ibɛn aka rharha, igu ibɛn ha ngge ikitsu isaki ikong anera aka rharha ivang ikise uma umɛn itsimɛn itsumɛn azer itsua zarha use utsu mɛn itsu azerha? Iguibɛn iki isei ni iyaa ugɛ ishaikɛ unum imarmum uku uyɔ uwɛrhamum unga aba azita mum uyɔ uwerhamum nuba ini ikai ifɛrkɔ iba idzeku ikur nggese? Use umum ikikirhe irhekut imar don iterha amɛn itɛna mɛn iki irigaya itɔkungge adzen adzen mum awu aka terha ka rharha on iki isaki ikorhe iba igokwu nu unuk urho imar mum iki itoma amɛk itoma anɛk ni imar mum umum inu umɔɔ ni ima ni ngge uto imba idzekum icere sai umum iginggoi igha use umɛn iki ikorhuwe anergwor don amɛnamum awu aka aterha ru unum ha nu uwɛr hamum akabu akwɛr uba mum nu igo ukpe ha umum <noise> iki ivaar izeka ihweng awu unum imar mum inya ngge akuwa umum ubin uku zee ashee unga age unga aka aba nggu amɛ aba isorhuwa iyormu umum ini ivaar idzeka isi ihweng ugɛ akpɔm nggu amɛ ikpurhi igu unga aka wupa mum amɛ aka ghɛnga umum igbupa utɔ nu imar mum adzen mum awu aka terha isi igum avɔm nggu unera Nu unum ha ugɛ usi tɔng kpɔ awua mum amɛ umum ikpuri ini inyirhã unga adzira akũ amɛ̃ aka buwe kuma amẽ asi weke aka zeefa! Aka buwe aba awupa mum amɛ̃nĩ ini iwɔng asumuna iwɔng asumum, unga awua akasei ĩba imaa ucang ivanga iki izi ngge inyanga aka kũ adarhinga atɔ̃ɔ̃ aba azam, ĩge uto, unga agɔmangɔm irherhe umumiki iyokũ nu unum imar mum nu unum hã ishaikɛ har mum ĩmba ikɔng abi iyamɛn ashapu ubingha ukpu iyamɛn unum hã, awu umum ishapa umum ĩgoi abina ngge ukada unera agosha, inggoi abina umbɔ ashapa ukonga agha ri iya na abira bɛ aka iya akpo ivang nya atsĩ wã rĩ iyamɛn umbɔ agha awerhamun ahadama azer, umɛn itsĩ itisĩmẽn nu urhenga uku ubawe, awɛrha mum aba gbang anɛnga arherhɛ, aba akɔng mu utepa unya utepa uku ukɔng nggu awɛdzɛm nu nad~dzɛm uwɔ anya ugɛ awu irhuwa bɔr awu umum ĩgge ĩgu ibɛn unum imar mum ingge ukai umum itsu azer ikurhu ungwɛ̃rhi irhuwa, irhuwa ha asiiwea ubin ukusei awu igũ ibɛn ngge ikũ nĩ imihã anergwar azerazer, aghabin gha agoi amɛ̃ aka ahwa azowe mbɔ ahwa, aghana azer, angwẽdzɛn agũ ibɛn akana mum imang nu unum hã akana mum imang aka rharha umum uma izer ukam saboda igũ ibɛm umɛn ize iti miiã ĩdzek ku ũkpeka umɛn iki ifare ĩdzek ku uwɛrha mum atsa mum azĩã anang aka wushazhe izĩ isei umɔɔ̃ ĩnggoi abin unbɔ akua ba umɛn ighaa, inggoi ijuɛ umɛn itãĩ ihwa abin aka tɛn ubor unum hãumɛn isi ihwa mɛn adɛ utseku umɛn ikiso isiihwa mɛn adɛ ubor umɛn izi ra anang akika wusha azhe ihwesha amɛ̃ akika ghɛngɛ ihwesha amɛ̃ aki adong, ihwesha abin akika zei, abinke aki idzin iyor mɛn, use utsu umɛn ikurhe ri mihã awu anggɔm ngge umu iki iyutu unum imar mum amɛk aki ighinɛ̃ unum imar uma hã <noise> ubin imang isi iwengge umɛn isi ikurhu mɛn irhuwa ha izei ngge inyaki iyi ishaikɛ ighinɛ ananga atsoke, ubɛn utsa wɛrɛ ha akaba Aba akpɔm abĩã atsu iferhunga iwu ikerketa ngge na a nergwa, inyeimang ighogongha ngge ungo nya imang ninɛ iyia uku u? Ufai uner azer, inya imang minɛ̃ ingge ikũ itsimen izira nanf aka whushaze, imanga ishige ivang yɔɔumɛn inu nu ubã ubɛn umbo aka shapu ungwɛ̃ rhi ishaidon ucɛ atsu ungwɛ̃rhi inei umɔ̃ umɛn ikpoi imani ikpoi imaa ishardon ha umɛn ikpurhi ĩndze ikwɛr ugba ce nu na usĩrhũ ucuci na bang inu, uba anang aka ziã anang aka ziã a weke bɔr imanga ishingge umɛn iki ĩndzek. ĩnggea itsu unum ukpu ighiã nɛ̃, isi ĩnggũn ibɛ kpɔ udunggum, unum ukpuighinga nɛ̃ mm ubibi rakpɔ ashia umɛn idaka we unuma bɔr angbashi abĩã atsu uzarhunga ugaba daya uba unera aka agu ibɛn ba. Don imang ishingge uko ngo ubee ikurhu use, ungo ukpuru utsu ra amɛno ngo ubei ikurhe unuma uba uyokpɔ ungo nya imang ikikurhunga ishingge, idamɛn ha niyɔ usɛ bɔr ishaike ishaike umum igũm ibɛn. sosai igum iben aka rharha amena mum amena terha sosai anang keioghinã ungo uhwɛngo ishaike ubin ungɔru uwekpɔ izhi ukode yake ibɔ abĩ ishingge amma izhi iki iwe umɛn ikau izhi ikpomɛn izhi uko izhia aa abina asoke Ikpom inang aka rharhã imang iyia umum iki ikũ ĩnggoi abin ĩmba riya umbo akurhu ubingha uku uzee inggoi nggu ijue uma umbo aka shapa uta dalili anggɔma ishapi ijuɛ ukonga ataĩ angwɛ̃ mɛn aka cika atang umum uwa aka rharha nu unum ha ungwɛ mem uku kũnga asi ikpoa ibibanga unapmɛn uwuruwi aka ado'sa ru mum, ikpoa ibi banga bor igũ ibɛn unum hã unga ayisa mum nu ubin ugbuwa unasara na ayiruwa umum imang umɔ̃ age, utɔ umum iyisa awerhamum, ighwembɔ ighwe haka awɛrha mumarherhe bi aka asi ikpombɔ ibibaa ayisa mumrimiã umɛn ighwe ighwe atsua hwa umum nyirha sosai umɛn inyirhu nyirha inu ugbuwa ukpu igu ibɛn uge ikpuri iyinya mbɔ akaba azeka umɔ̃ abɔrɔ ag umum itsu amɛ̃ aka zuwã ananga aderke nggea itsu umbo asi ikpombɔ ibibanga umbɔ biba bor iferhunga irhenge na mbɔ ngge itsua umbɔ asi kpombɔ bibanga ubɔr umbɔ age umbo asoma mbɔ umum unum ukpu irhe ha na akang aba akusa nimiha umi isome umbo utum ivanga ina ibɔr numbɔ akurhu ukokanrhi anya inda umbɔ akui ada iya aba umɛn ĩnggɔma anggɔma urhɔnga, unum ukpɛrɛ ha usi iwekpɔ unum agherhe nu mum ubɛn unuma uba utsi kpɔ isaki inggor ra amɛna mum ingg unum hã usi iyokpɔ Unum ha uba kusukpɔ unum inya gee, sei num hã uba uyɔɔ umi ikurhu ngwerhi irhuwa maha iki isaba ikirhunga inggoi abin aka aghaha inggoi abin aka muka aki awokaci ing gape umbɔ, awakaci aɣm akoko hare ivang hare ivang iki sei umi inggoi abin aka tãĩ akimbɔ aki goshe inggoi inghashe mbɔ abi udan mɛn ishapu ubingha iyisa mbɔ umɛn igha ni inggɔma gɔm urhɔnga inggoi amɛ̃ aka hwa umbɔ aba hwa unum aba atsuruwa utsĩdi umɛn iba imaamen ighabingha idze i zĩmen anang aka iwusha azhee umbɔ atsu azer umɔ umɛn izer inggɔm akoi abvin arherheke ru unum ukpuha unum hã awu unum uku ubɛn sosai inggom ukpɔ susai susai isaki inggũ ugee uda ra amɛka aka saka wea idiki ivaa, aka mabo nga udiki vaa ra ameko uda mum inggum ibɛn ukpo, idaa mɛn inggɔm ri mi ha ubɛn ivang bɔr ubina akpura ani iba idiki nying na meka nggea itsu aba rungo ubasi igɔmɔ unum hã uba utɔngkpo ba uba utɔngkpɔ uku utɔng unɔ awu uwunuwi ungo uki udinka ugɔm unum hã domin awu unuma nying na amɛ ha ungo uneke ukp ucɔɔr utɔng kpɔ usi igɔmɔ anggɔma ba Uto ungo ushia na nggɔm hã usei amek aka sei nggea itsu unum hu uba uyokpɔ isi inggwerhu mum agwerhe nggu ukpɔ umum inggom ukpo akarharha ifiin inggɔm unum hã unum uhã uba nyɔkpɔ isi inggwerhumum agwerhe sei umi korhe uduk ubin kpurukpi iki iya korhe omin umum inyaa ubin mum iki ĩbeakpɔ umi ikpɔkpɔ bɔr umum isi ivɛpu ivɛu uduk ubi mum iki iya korhe umum itɔ̃ itser kami unum hã ĩba ikong imang on ĩba umin indze ubamum ikũ awerha maa idze umɛn izi iyha use? Umum inya umum iwumum ni imang umbɔ aka age ii unum ukpum agũmbɔ ibɛn aba atar azĩã nu uner ukusei unga ahwen inda unga akai ikorhe rimihã nga ahwen amɛk aki unda akurhe rimiha hã umɛn ĩdaki ĩgɔm iyiki nga nimihã. Dukifarhe yere umɛn iki korhe nu igheta umɛn iki izi nɛ̃ ufaa agomanggɔm ayikamum don unum ukpambɔ ai gai ubakpɔ umi inggɔm iyiku umbɔ nimiha igambo nggea itsu umɛn iki isaki ikurhe rimihã ivang ikisei umaa umɛn izĩmɛn azɛ̃ɛ̃ aka gɔng na kɔ udika mɛn uba uzi utsi ɔ umɔ ungo unya uge ungo uwuw ra abĩ anasara ĩba iki izĩ isei umɔ̃ inggɔm umɔ̃ɔ̃ Ivang iki sei umɛn ikũ nggu inui izimɔ na zaa isei mɔ ishashu ubingha ni ikpɔm nggu abin ugbanwa aki unasara akika gɔnga narɛ akikɛ aki idarhanga afũ inyangu unyɛ̃ anoka mɛn itsuuwe umɔ̃ inyangi itsiuiwe umɔ̃ ni tsuke ni iya ibo, ubɛn unera aka wura wiya unga anya ai abɛrɛ adɛɛ igom anggɔm unum imar uwani, haka umɛn iki nu uwuruwi akosi iwea nu tepa unuma unyɛ̃ undoka mi iki nyãnga itsuke ri iya ibo haro ngge umbo aki inya na ahwɛng angge abɛrɛ fa irhirhe awu unum imar uwani uto ubin ukutsi nukpɔ umɛn ikisaki iz~ irhɔĩ angee andɔkamɛn ĩbee anankɛ aka wuka zee.